Gny kolotsay Perovianina da tsy mifakandavitsy amin'ny kolotsay Espagnole satria reo zanatany Espagnoly. Da gn fagnampin'izay, <noise> reo Katôlika gn'akamaroany ao. <noise> Tia manandratsy gn'olo Masy. <noise> Indrindra fa am herinandro Masy igny da tena <noise> mivavaky be reo.